هذا المفتاح كان يفتحون <noise> به اي شيء ,والولد استغل هذه الميزه السحريه وصار يفتح ابواب البنوك يسرق منها الفلوس وصار يدخل ابواب قصور الناس الاغنياء ,ويسرق منها الذهب وكل شيء, وصار غني <hesitation> غني كلش صار معه فلوس ,واشترى المناظر من الناس وكان يدخل اي منزل ياكل وياخذ الفلوس اللي يبيها وويطلع.